Raha amiko manokany gny alikadia tsy mahafinaritsy, satria efa i dia zay, de gny alika romotsy, fa gny alika tezay an-tragno regny, regny zao rô hitako hoe mahafinaritsy iregny.